Gny fomba famoahan’regny trompetra regny feo zao, fahaizako azy: izy tsofy aloha e. De <hesitation> tagnanao am’zay mipetraky amin’igny hazo igny. Efa misy lavadavaky am'hazo iny de anao foana miregle an’le feo ataonao aminazy.